سنګاپور یو کوچني هیواد دي چی د اسیا په ختیځ کي موقیعت لري رسمي ژبه یی انګلیسی ده او په چینایی او ملایی ژبو هم خلک خبری کوي آ سنګاپور ډیر مختلف جنشونه لري لکه د مسلمانانو اختر د چینایانو اختر د هندیان اختر سینګاپور خپل ملي ورځ هم لمانځی چی پدی سره دوی رخصتی کوی او جشنونه لمانځی د دوی د فرهنګ